Yo gani gnékhiyé ado wathia yékhiyou inta bana, ina lato mé bara guébé nŋi nakhanŋa. Gani an nthiarana gna mpayindini aya na kani mpayini, inte fayini ti nabouré dé, ine fayini ti yérwourakhou, ine fayini ti inatande kégna tokhoni diouwanŋa man nkéfé, yili diouwa ŋa ka diouwanŋe man nkéfé gna, fonte mankéné kén nkara, yilé nte mankéné no, animouga kina léménŋa. Angana gni télé antél ka yigo may télé katéy, yakharé nthiarano gna, anati idi fo wora makha, ire fo wora makh dé iy moula, ana linŋida, kati foulané, sarano kha sarana dourou, yakharé nthiarano, yigo nthiarano, iya nthiéféné miga dakoré igar mé mougou, ina tama laga ina ko fabani nthiou da, ina ko sakhani nda, pour anké gnakhané nan kata tou nanti yigo nda mourou, igana ntama laga, sér khoro kou gana ko, améd féda lémou kou nari iga missono, koun kou ni yokhouŋa yokh mouroundé ntou kégna. Okou o yakhé nŋwougni kégna onoya ino mourounou koundou gna, angana riigana angana tama ké raga. Kha biréne méda khawanthiakhou gnadé, kha biréné méda yérwourakhou gna dé, khay guili khay khéné, yogo yimé ina kina makhoré rémé, angue khoro sér bé makha, anati i guida gnigo lémé gnani ane woutouwa, khassoune dinguira kéya, doréyé mbana ni kha nakha. Pour hana nkati mé tounou, yigo gnani yakharé gnani, feugueudi léguinda katanŋa kota bé. Feugueudi léguindi katan kota bé kén nkota ani angue kata na tounou nati yigo gnani ma yakharé gnani. Wathia ori koun mbéguéy iti koune soro mbélakhou gna, fo khana mbiré mé kama a katan nga yékhinéy, khana domou, pourta okou do khalou kou ma domou oga gni wourouniya, ngana gni yér wathia anga rini yér wathia, nkina nguénaŋa bourguétte na wourou na daga, minga khénou. Iti kén magna, kha kégna doronténi itome civilissé, okou nké kén nda kégna civilissanté ni. Agana réy anaganamou angana léguindi, pour ana ananti danŋani, anti kati ananti namou, manga na touga. Sombi bé i gana soro, poura na nthiombi ké yiga, miga mangani mourssa, porta i lénki lémou faye inta kountou, ipe yakharou kou pérdéy noŋa, angana fofossou kotou, ante douŋéna ndiabini ante douŋéné soyini, toussour akéna yiramané gnane ta ga dou kourfa, ma khoussmanta ké ganti danŋa. Fo ana moussou wa, ane moussoune nonŋaya, ana sombi mini, ana safanda, ana sagué soyinanda, kégnani agana yékhi inati, séffe mousso, soyi mousso, sombi yiga mousso, okou na kougna dioka mé magno ngana ro wouro yilé ngana kéré, ona kougna dioko mé. Kha tanki ami kén ndébérssou, makh tampi yakharé kénti yiguéné. ante séfénanda, anti séfénandaŋa. Okoune gani gnékhi mokho ni, o yékhi mokhoni na koundou gna, inda gni yokhou ké séffé nthiafana, ina dago takhalé ma yogo ka, ona gnokhou késsou safana nogna anké gnakhané na makha mougou, anké nganagna tounou ma wouro yakhanou nga li, iganati ran ntiga, sonkholima na sigui, débé fédé gnakhané nthiou ya lini kéta, antini kalé gnana kanŋa issouni sonkh, sonkho lomé. Kha pour wathia, angana gni yékhini manga na létére ni nkhay do féyé nthiou, an mpi gnanŋou nda mpédé nthiou, okou nte koun ntou. Ogana ri ossou kiranŋa mé kama, ossou bito koukou mpili, ona kégnana gnakha mbanéya ogana ogana rono kho wouro, lénki ona daga fédé yigo nthiou onassouka, onassou doguénéya, ona sou dogue, ogani dogué, ikhana tiyo kate. Magno nda ro wouro yilé ngana kéré, onato ndaga dari. Oni pomaté gna woutou ona ro o kitou kou, komi a méndianŋé, yakharé ké méndianŋé ni nkéya dé, nda tinté gnani, ngana daga ndariyé nguér béguéy, ona daga yigo ké kha gotondi nari nara nkha nara masslanŋoundi, nari dou massla nowondanŋa, an nganatou kén ndima ndi nkité kéro pomati késsou ndi diossa gnakhonŋa, kén mané yigo kéda an mpéyé na makha daga, an ŋolorou na makha daga, okou ogni agnana koundou gna. Kha wathia i kiranŋa yilénéya okou anda ro onati kéri kompé, an nguira nkompé gna, anta baka, anké i kiranŋa yilénéya, ikaranŋa dimouni gna, okou okhanti kountou, kougnando okha o léssma wathia, okounte koun koun mokhoni tou. Khar kou gnarkhato khane mane, takhan nthiourou ane dé, na gnéthié ké goro, ona gna gnéthié missé ona séguéndi, ona ti kén danŋa gnélénŋé, ona ro takhayénŋa, ogni kou gna débérini o gnakha ni ogui yigana, okou gni kou gna tou, ogni kou gna débérini ognakha ni. Aw adi nké dan ŋwori, ndi ké wori tigui tokho; gna moula agni moula, anŋe tou koun gnékhou ni lanta dango ranta rono kénŋa dé. Waleu andi ŋwori lénki ndo nda nkénŋa siki, khoumbéné, andi ndo ké wori siki, yokhou gana khar téffi, toussour kilou ntokho koun ŋworiyou ya. Kilou koun nta baka koun ŋoriyou, guér wori woriyou kou béni, kougna ntokho yigo ké hakhilé ŋa. Okou dé ido mourou koundou gna matougouné, ma khoré rémé gnandi mourou, mpaba ka kéya fayi ké ossouane ménokhonŋa yéré. Mé nga léguini, arante tini nguiya ne kéya, pourti no ka kéya, nda dago ka na na nthiakha kompé ké ya ntakha baka, gnana kompé kéya ntakha baka maga ndaga, wali nganari tayogo. nŋwourounté na bogou agnémé. Kha ito ga kén ndébérini sorouni gnantoye, ome woundi ya, kho woundindi mbalakhou ké ar fo siro kou, ifay ké kotassou yékhou mbaké, siné nokho kémé yokhou gue yokhou gana téfi, siné ngana gni yiléné séli kargo ga tokhe sou, assiro, okou yékhi mokhoni gni kén mokho ndambéya, ono yigou kina ni doro o kinani no doro, oy kaniya, oy kana sourtou makhanbané, kho koundou angana fine yékhini, yakharé nkanaŋa maga tokho singuirini, iguéta na dji kiniya ama mouga ba, wathia yigou gnima ntélé dji ŋwoutou, talibou ni kou ntél dji gna woutou iga kini yakhounŋa, éiinn ké gnani dé talibouna yakhou iga dji nŋwooutou. <laughs>